Pues jaduyë ëch pop arroz ajtyë i'ixë oy muk wa'ajpë muk pop xoxpë ko'o bi'i kanë jotyë padakañ, kuatëp tse'ey kanë jotyë, mëdë oy muk xodojpë t'sapsëjadun ëjt's nyaj tunyë.